أكثر أيامي مثاليه تبدأ بصباح هادي أصحى بدري و أشرب فنچان قهوه مع فطور صحي بعدين أخرچ امشي في الحديقه او أسوي رياظه و بعد الظهر أقف دوقت مع الاصحاب او العايله نروح مطعم او نتناول الغداء سوا في المساء احب اقرا كتاب او اشوف فلم بدين أچهز عشا لذيذ استمتع بوقتي قبل النوم استمع ل موسيقى هاديه و اخطط لليوم الي بعده يوم كله سعيد وراحه.